E hëna më kujton mundësinë për të filluar përsëri dhe për të planifikuar javën. Është një ditë kur mund të vendos objektiva dhe motivime të reja për të arritur atë çë dëshiroj, duke e bërë atë një moment rinovimi.